Tak am falam yakif nai- nae kese esen daran esen'ne fusine ebala, ese balawaya ya ikesetu wayele amaun, ei kuluki ibatha bala fatuwa, ide bala foli oba maun, ike salafoili efela, ya durkira ai sosokoni meun nafalaki oisa mahaluto, ei bala keluto amaun le matana adubala ka'a buna somai idebalafoli oba maun, idekalafolan falai ibeluman le ibeluman lewa maun, ei- ei kuluki, ibataha, ikaise efala, idebuturai fe meun, idebuturai fe meun yaka omradarai seini am bahaya. Eza bahaheluki leu ye kauwa ye kaada meun, ye kahe, am falai kuluki sefu ibataha ibuna am loto, ei sukral lafolinira amaun woi samaun, le mata alna buna sev, ei ikubunai ei efala.